هو اني لو كان يخيروني بين نتحكم في الطقس ولا عندي قوة خارقة. يكون عندي قوة خارقة احسن. باش تفيدني باش تعاونا فهاد الحياة. اني نطير ولا نختفي ولا نقرا عقول العباد راهي بش تفيدني اما بش الطقس باش عادي نتاقلم مع اي طقس يعني عادي معنديش مشكل خلاص.